A pura ladikaꞌ rran michi lei ka beila kanok ka blanlluu rile niakwa komo loku xun llu xinla xinla no beni mare bllusurte niono wa lo llelliale pero yu ardi le kar michi kar noka bḻen chuten nien chinra bleiko le naka nonka ka bxleilla dana rekan kabdia xnaꞌ la diakaꞌ kamne lei lar na ak mnotə la karnie to pchella chenaw walei da la ka bei nerka nun opka diikaꞌ nanan ka ben xinla du duka llun matica neb liane xeni dia wa lei la ka birko ka noka